Mi wawaata nanuuki jannde lambaaji nde tati e sa'ire wore haa mi wawa winduki nde. Mo ni un didi mi wawai amma taati dudaaniyam. Sanne